Ny isan'ny karazam-borona eto Madagasikara indray an, raha ny hevitro an, <hesitation> mety manodidina ny telon-jato eo. Efa naheno <hesitation> fampahafantarana momba an'izay ihany moa izaho nisy fotoana fa tsy tadidiko tsara ilay marika tena izy fa tadidiko hoe manodidina ny telon-jato izay ilay izy.